A' b'a'alche' ma' <noise> uyojel pat'äl tu- tupol a' pek' pek' jun jach ma'lo' tulakal wa'lik ti'ij umentik ub'el ta' paay tulakal a'lo', ulaak' ma'lo' ixt'ut' ixt'ut' <hesitation> intech a' yentik ut'an ut'an patal ut'an ut'änik a k'ab'a', ulaak' k'ab'a' apaal, a' t'änikech cuando tan ak'ochol jun atal uya'lik tech ixt'ut'.